Nirkoowel fariŋ nafata ko so tawi a jiɓii fariŋ ma, ndewna ɗum e dow fariŋ he, ɗaatna fariŋ o haa ɗaata, haa selba, haa wela morlude.